عادة أعتقد إن أمشي من حوالي سبع الآف إلي تماني الآف خطوة يوميا، خصوصا إذا كنت أمشي حول البيت أو أثناء الذهاب للعمل، أو أي نشاط يومي، يعني في الإسبوع يمكن أكون مشيت حوالي من خمسين لخمسة ستة وخمسين خطوة، ستة وخمسين ألف خطوة. <laughs> طبعا هذا يختلف حسب النشاطات اللي أكون مشغول فيها.